Sebhalisio sebhalisio kikisumbaga bhanikia bhanikia kunda sa mucele kedha kunda sa buhunga obisabe na bihimba hee olika nobhubhundili bhaniki ndibhako nanga andulu sebhalisio nanga bhulibwa kindie kikikolilia kikisumbaga lieli injo kikisa ka ndabho

Kabhe ninili ka kola ka tiko nkigbaga nsuka nigba kipanga injo nguwa akiniyambaga ndulu katandika kola kabha ninikakola ka tiko na milimo ndiekina ndienkibhaga ninidulaniku nguwa injo akibhaga nakiniyamba

Bha bhalemi bha bha bhali na zoka eti bhabhutoli bhakpa ndibhabho ka kicuweka kedha bhatunguwa ndihabho kima ndia akibha nakiya ka mumaiso nibhakibhusobolola na mugasosi ndia kidhuwa nibhakiyaku nanga mulemi osemelelu bhe obha noibi ongiliq bhatungua ndibhabho

Kindie kikitungilaga livho asemelelu lika nabeni nanga kwetantala bhanjoka nanga bhaniki ndibhasu bhakilikaga nibhakijeniliaku nibhakiya tuga libho na kwetentala haa haa bhakpa lika nibhakiniaga bia bia akibhaga nakiluza kikalo ndiasu ndie kikitugiliagaku libho asemelelu bhabhe buyonjo sa mani

Ngoye ndiamo lika na beni kilola kibhuaku dou bhali bhakiogisaga nibisa kindia abenio katodha lolai nigola

Ndiakikikola andi giet kima poni ndia kilika lehokanai ka nkungu kikilika tolia bhebembezi bha zibe nesi bhakikikolia nensi kuwa ahigulani bhinjo kabha ghenku ndi bhasu ali bhinjo

Nanga buli luganda ali na asili ndiabo andulu ndia kidhuwaga byli luganda aba na asili ndiabo kati kati

Bhaniki bhanikiakali ndibha bhakienaga ka kyalo kehe moti ali jibe nti bhaki bhakibhutekelezabe ya soma bhalukwabho nibhalamesi yabho. Ndia kebhali bhagiti nanga bho aah bhamaniya kabhali na busobozi sa kima poni so injo andulu ndia akibhubhagabei.

Kwelungisania ka mbili ndianu alibe ndio bhukukolaga andulu bhulike imamoti

Kitoka siami ka katimba sa bha ngungu ndia aliku mubazi kedha dhawa kedha nigube mili ndia akilumbaga ndia akitoka bhia bha ngungu

Ka myaka tano kwetangia kindie nili doiyo alibe mbaganiza nanga ka yoho muaka ndia akolio mbusa alibe ndie kibhi nai bhaitu endindi nili naiya andulu ndie nizibi bba alibe ndia ahindukibei ka inji kindiamo

Kisemelelu kibhe na tolo ka ngongua mbili ndiasu bhesu zibe eti tolo yoho ali sa kola milimo sa kominite poni ndia bhesu kedha tolo yoho ali sa bha na mitingi sa nkula-kulana sa ngongwa mbili ndia bhesu

Mugaso ndia ka kwebelisa ndwali sa kabhondo ali ngu olikaga noibi bwomezi ndiako nesi aenagio bhaka dulana otandike mubazi bhaja dula ndio kolwali okuyaga kwebhundilia zibe eti ndwali injo kalugbei

Gulupu sa luzu luzu kali na ndia akikolilia bba bhaniki ndibha bhali ka kisomo oiyo luziliabho sikisia mbusa kisomo ndiabho

Lieli na nkali ndia agbokiliani liyai nakalungisa asemelelu aliye sombe, aliye bugwanimbe, aliye kabbeji, aliye konje, aliye mucele so injo asemelelu liyai andulu na kibha na byenyuwa uma uma nakikelela nyuwa andulu bhele ndiaki alike na kinganani kas

Ali kola mulimo ndia bhakali na bhanikiekali bha amana andulu bhalika ka inji ndiabho bhaitu bhakali bhalika ka ngongwa mbili ndiabho nibhalia kikola mulimo ndiabho ndia bhakali

Ndia akidhuwa kibe kima ndia bhakpa ndibhetolo ka ngongwa mbili ali bhia bhakpa ndibha hali na ledio ndibha bhali na tivi na ndibhetolo bhakilikaga nibhakikipesia makulu ndia abhugbeibe bhakpa ndibhetolo bhakidhuwa kibe ndia ali ka ngongwa na ndia ali ka mbili ndie

Lika nokuoga toli poni akukuyamba likako nobeni kandi no kwetantala ndwali ndia akibhugbaga bhakpa tukilia ka dudhu

Ndia kateketa andi ibikilia myaka ndia bhakpa ndia bhali nai ndia kebhali andi ibililia soma ndiabho ndia kesalo andi ibililia bhalemi bhatua dini na bhatua gavumenti ndia keini andi bha nogbei dini ka mulima injo poni kogba okutoka bisaku bhadako nguko

Bhakpa ka ngonguwa mbili ndiasu bhakibikaga ka sidha-sidhana ndiabho nakihanula Kiki kola bhoni ka solving bizibu injo kima poni ndikikikabha ka canula injo bhakibikaga na answer tai kola moti, bhebhali, bhesalo kedha group.

Kiki kikiegendeseleza andulu nkali na muluku bhukulukutoka lika nibhukutoka ka ngongwa mbili

Pesiana ganya ka bhaniki ndibhasu ali na mugaso akukusomesagaku kima mabhika bhaitu endindisio bhaniki ndibhe endidi bhakaibi ganya andiki bhaitu yoho ganya bhakusomesaga bha amasu na bhatata bhasu bha anisa ndie tandikintangiai so mugaso sa ganya alin kisomo kalica zoke eti kima yoho kosemelelu kolai kosemelelu kolai

Kima injo bhikikengi kulungi nanga sigikilia eti bhebembezi bheo ndibhasu andibho ndibha bhakikiolaga kima mabhinjo andibho ndibha bhagbokiliani gbabe kima injo bhaitu bhesu ndibhetolo bhikikengaga kulungi bba ati andulu ndia akidhuwaga akitalibaniza sini sini ndia agbeibe kima mbulue injo

Kakola nki kozesaga nguwa nki kozesaga kipanga nsuka na nkusu endindi nkusu endindi kili ka kipanga hamui na nsuka nkikozesga ndulu endindi sini sini ka kola ka tiko

Ka uganda bhakulolaga ngoye amabhika sini baitu dini akukulafilia ojwale ngoye ndia abhongio ndia akuhatia kozo ndiako poni ndia ka kuanisa bicweka ndiekina sa kozo

Bhasemelelu lika ti bhulika nibhukubisa kabhesu meeting kedha misomo sa kwamba ndiabhesu ndia akidhua kwamba ndiabhesu alike nalibe tolo poni na poni.

Kibhukuma bkapa nikikigia eti habwa ndwali ndia abikio buli nkpa elinde nikiyelia ka bilagilo ndi pulezidenti aonga nanga bhesu bhikibhi kitoka gulukia

Zomba gbutuamili ka uganda me ndia liku andi zomba mili bhukutugaga mani ama igulana nanga gbutuamili akibikisaga andu bhula kyakulolelo enindi sio bhakpa ndiki dhabhani na semuliki nasono paka kika tunga mbula

Zeni ndia bhakpa ndibha kagogwabili ndiasu ndia bhakizenaga ali mupila sini sini ndibha ka ngongwa mbili kindiasu

Osemelelubl olie gbhebhe olie konje olie gulinizi injo poni olie olie koko olie nyama olie bhikole olie liki

Dini akolibe mulimo sa mbaganiz nanga sigikikia nanga ngoku aya bikisaga bhulemo lemo yalikaga nakibika oyo dulanaga nkpa lika nakinziba ntaidaki kulungi bhaitu dini akibhuabe lika nikikilwanalwana nakibikisabe businge

Kibhueka kibhuomese nesi kisomo abhongia andulu bhaniki bhalike nibhabhongi

Mikia loni nke akibhuyambaga bhakali bhakatandiakave subula mikia magobo ndie dhabhibe akibhuyambaga sindika bhaniki ka sukulu na sumba bhanikia kima ndia ka dabho bhia sahani na kima ndiekina

Bhaki takatakana bizibu bia nabho bhaki lwalaga ndyala njo kadi nadwali njo bhaki kabhaga

Nkikolisaga nsuka hamwi na kipanga kedha silasi ka kola.

Milimo ndie kikigiaga ali sigikilia eti soma kakulema okuya gba nsuka otandike kola nanga sigikilia eti kalibe mulimo ndiekina ndie kikikolaga andibkola ukaka ndie kili nai kansi andulu kisembo ndia Mambombi akipesia kalibe ndiekina bba

Akili okutalibana otalibane ozoke eti oo otunge sente abhe e kolisai kima poni ndio okubha noli nai bbaitu miki mindiako aye mani? aye ka sukulu

Ka myaka tano injo nkikabha kindiamo abhe kulungi bhaniki basome nemi yekaka nibhe levulandi ka dini ka myaka tano injo ka tiko ndiasu abhebe liaga mamadha ikala inji abhongia abhongiya na ina abhe kulungi

Emi ka tiko ndiamo ka kola nkikolisaga nkusu, nikolisa kipanga, na nsuka ndiamo. Kalibe ndiekina ndie nikikozesaga oyo sini sini kima salo injo andu ndia akiniyambaga ka tiko

Teketa ndia bhali na kolai andi pesia bhakpa loni ka ngongwa-mbili, ndia kebhali andi bikisa mbamba kindia bhakpa bhakisomilia milimo sa kibhoko bhia kyalani, landa mbau ka ngongwa-mbili kenjo

Bhunako ka nsonga sa kisomo ka ngongwa mbili atelemi bhio mindia kali na sente miki mindiki endindi kali ka sukulu so ndibhalibe na kikumi andibho ndibha bhalibe na kikumi andibho ndibha bhali ka sukulu ka ngongwa mbili ndie kindiasu

Moti ka mulimo ndia bhakali bhakutoka kolai ka ngongwa mbili ali sa subula ndia bhakibha ni bhatoki dhe nabho bakutoki dhe bhabho bhakitoka kubhuebembelia bhadabho ka bigambo sa bwebembeji ndia kubage nalibe ka ngongwambili

Ka bwile sa mbula ma ndabho akiegengiaga libho atuma tiko poni ndiekina aluzukana na kweyambia atigikana nanga mbula na musa kalibe

Emi nili kakwekigilia muswija kahiji ndiamo nili na kima moti tendhe sini sini ndia ki yabaga njo adi subha butibha nkpa ngheku miki kidiamo ali na katibha ndiaki ndia kisiyagaku kigilia muswija

Mugaso ndia kateketa andi mpempa ka ngongwa mbili mugaso ndia kebhali bhakpa bheyaliki ka inji ndibho ndabho ndabho mabhonga mugaso ndia kesalo ngudhe aliku ka ngongwa mbili ndiasu na masaliku mugaso ndia keini bhakpa poni bhagbei dini mugaso ndia ketano bhaniki bhagbei soma nanga na bha ababho bhasomia

Toliagabho nti kima injo kabhongi bhadhuwe kola kima malujukana injo oibi kima malujukana injo kabhongi ka ngongwa mbili ndiasu bhadhue kola kima malujakana injo

Ndia akitukagaku ali bhulemo, bhusuma, lika nibhagbei lwana-lwana, lika nibhagbei joga bhadabho ka kyalo mm lika nibhagbei nuwa mwenge nanga bhakpa ndibhalujukani ngeso bhakilikaga nibhali mamoti nibhagbei kola kima majangaga.

Lyeli ndia nidhediyo ali gbebe gbebe okuhambaga komesiya kubuwa katiko kedhatu kosumba koisa ka inji okukabaga mbako batima babhisa ka kala abhidha batuda butanduka lyaga na mucele andiabu dhe okubuwaga kua babhika bahamba kainji butanduka liyayi sigikilya ongoku bakihambaga

Kisomo abikisebe kima sa nkulankulana nanga buli kima poni endindio bhakpa buli nkpa wena ali ka kisomo kandi akasomesa miki mindiaki nanga umali andulu miki mindiaki abhebe ebhesiebe nkumi nanga endindio iba bhakpa kisomo endindio buli ali kabisa miki mindiaki ka sukulu

Bhakpa ka ngongwa mbili ndiadhu bhakakozesa nguwa sa magezi ndia alibe ali ngu bhakpa njo bhakaibi kozesa nguwa njo akipasuwa kisomo abheku

Ndia kateketa andi soma makulu ka mpampulo ndia kebhali andi okian makula ka mpapulo ndiasu na kama TV na ndietolo zibiliai ka masimu ndia agbei yai na musa ka ngongwa mbili ndietolo

Bhakpa bha bhenku kagogwabili ndiasu sa bhalisio ndi bha kianaga alinti kibhili na bhajongo ndibhakikozesaga doti komu adibho bha ghama njo bha ka hibhi

Sebhalisio bhagia eti bhakpa kielunganisage ka bitebe andulu kibisebe hanikia gulupu andulu akiyambe ka mumaiso kuwo sigikilia nesi ngonku endindi bhaniki bhamadha ka sukulu

Asemeli abhe na ngeso, asemeli nkpa mindia agbei kolilia bhakpa kima ndiabho ndiabhagbei balai ndia akibikisa nkulakulana ka komyunite ndiabho, asemeli nkpa mindia akisobhola bhula kima ndiekina ndia atangi ka ka kitwike ndiekina bikisai ka kitwike kenjo

Nibhuli na bhameme nibhuli na bhanguya nibhuli na bhambuwa bhakoko bha pusu bhenjo andbho bhanyama ndibhe nibhutungi ka inji ndiamo

Kibuzo injo anitalabanizia kikengi kulungi bhaitu odhue nibanje nitekeleze bhaitu injo kibuzo nigulukia kikengi kulungi bhuniganyilie